Sime kasa kei menusu nusui kei kaampit te ketoan sapa pese siwon oh lumila misi kaampit esa taa simo mowo tae sera ko'ko' oh wingko telani keampit esa pira deng si ko'ko' pilanela wo opat kumura se itu lulut tentamu kea ure mo kengkasi ta rei mekan ko'ko' linulut oh eana mia eanami tu siwon paka siwon la nitu memang mekan memang mina kawo suka memang ure mo kasare mekan ko'ko' lin- linulut